annin gemmu annin clah tabeno feed gemmu bolli millatii, maanif feddah ennan innin bolli dansa hamaa bollin kuun bolli innaman woat duffe woa't gammade innama birii woa't chachaee woan tuunen maan dufftinii ennan unnity duftiini, duub <hesitation> woan akkanatiif fedda woan birri dufanii ,gammad dufaani duub bolikkan sunif fedda bolli millan kuun bolli dansaa hamma.